Jensiy kiyishni yaxshi ko'raman. Chunki bu tanamni ochib yurishimga hojat qoldirmaydi. Shortik esa juda kalta va men uni kiyib yurishga uyalaman.